واحد الخطرة كان كاين طفل صغير ، حتى اللعبة تاعه قلعة تهدر ، و بدات تحكيله ، حكاتله حكايتها ، بلي من قبل كانت عند طفل وحداخر و بدات توسوسله ، بلي والدين هداك الطفل مكنوش معاه ملاح و بلي في التالي كتلوه ، و قاتله بلي هي راها باغية تحميه من والديه تاني ، هو في الاول ما امنهاش ، بصح اللعبة قعدة مع الوقت و الوقت توسوسله ، حتى جا واحد النهار بدا يامن فيها و بدا يسقسيها كيش يدير و قاتله انو لازم يقتل والديه باش يسلك منهم و الا هما اللي راح يقتلوه ، الطفل في اللول مافهمهاش واش راها تهضر ، واش تعني كلمة يقتل واش تعني قاع هاد الشيء ، بصح اللعبة قعدت تحكيله حتى اترت عليه نيشان ، حتى جا واحد النهار اللي قاتله واش هو السم اللي يستعمله ، السم اللي كانو والديه خالينه للفاران ، قاتله ديرهولهم في الماكلة و قتلهم ، هديك الليلة والديه ماتو ، غدوا الجيران فاقو بيهم ، فالتالي كي الوال ، كي والديه ماتو داوه عن اختصائيين اجتماعيين و عرفو بلي الولد مريض نفساني ، و عنده انفصام في الشخصية ، و انو اللعبة مكانتش تهدر ، غي هو كان يتخيل ، ايا هداك الطفل كمل قاع حياته في المصحة العقلية ، حتى اللي مات مع الدنب تاع انسان قتل والديه